<hesitation> Isan'ny jiro an-dragnoko zany akeokeo amin'ny <hesitation> fito akeo. De zareo zany mbola sisy nosoloako si satria <hesitation> led ampiasaiko de sy de misy may na hoe simba zany fa mahatana ao agnatin'ny enim-bolana akeokeo zareo.